ऐल ग्यास स्टोभ, इलेक्ट्रिक स्टोभ, इन्डक्सन स्टोभ सबै चिज पुज्याले ऐल हमरो सबै बडी युज माइ आउन्या भनेको ग्यास स्टोभ हो। क्याकि भनेपछा इन्ड्क्सन कि लेखा बिद्धुत को तसो सेवा नाइ थिन, इलेकट्रिक स्टोभ चलउनाकि लेखा ले बिधुत कै बेला झाने कै बेला आउन्या भैराखन्छ​। ग्यास स्टोभ चाइ एक चोटी भर्या पछा चाइ एक लामो समय सम्मा मजाले चलाउनु सकन्छ। यो बिधुत बिना ले चल्दया हुनाले चै ग्यास स्टोभ को बडी प्रयोग भया हुन्छ ।